أول شي إفرزي الكتب حسب يعني النوع مثل روايات، كتب علمية، كتب دراسية، بعدين يعني قرري إذا تبغين يعني تنظمينها على الرفوف بشكل عامودي أو أفقي <hesitation> ممكن كمان يعني تضيفين علامات أو عناوين على الرف عشان يعني تسهلين الوصول، إذا عندك مساحة يعني تجدرين تحطين كتبك المفضلة في أماكن بارزة، وبس كذا تظمنين إنها تكون مرتبة وسهلة إنك توصلين لها.